Ninteekyereza omunsi egi, omuntu ku- kutunga amashemeregwa n'oku, n'oku agarikumara, nikirugiirira aha muntu ari ata. Konka omuntu ou twena turikumanya omuntu, omuntu n'obuntu bweye takubaasa kushemeregwa kumarayo kumagwa haakuba okushemeregwa okuhikire n'okumagwa eki oine, noobaasa kwimuka ofiire kandi waaba nooyenda ngu ogure emotoka nyenkyakare kandi eriizooba togiine, mbwenu okumagwa eki oine nikwe kushemeregwa, omuntu eki omujungu arikweta average human being omuntu waaburiijo takaabaasa kufuna okushemeregwa atiine kumagwa kandi abantu abamazigwe nibakye, mbwenu omuntu takubaasa kufuna okushemeregwa okurikumu okurikumurayo akagira ngu naashemeregwa biitu atamazigwe ebi aine.